अमेरिकांतले लोक व्यक्तीघट स्वतंत्रतेर लक्ष दितात। जर तर एक माणिस मेहनती असा तर तो सफल आनी जइतिवंत जातलोच। फुटबॉल, बेसबॉल आनी बास्केटबॉल ये थाइसले लोकप्रिय खेल।